Siin mõtsan ommaq väega tavaliseq seeneq näütüses kikkasiin ja puravik. Na ommaq väega hääq, kui naid praatiq vai mariniiriq. A maailmah üldiselt om väega populaarnõ sääne siin niguq šampinjon.